Taiginda kyando kulisha mwana kwa undi kuni gwikshalo kindwa kim kolia shangamoto ili nduwe utende kwa mndu nembia vo kaba ikote kwa yesu mwamini mungu hemba hemba funga nae uu- unaliaute ukaka ukadia nduwe shamba kwa ukaola mswa keteta nane afa diswe mhh iswa kundi iyengima kiki anga miaefe mangi shosho ukakabe koti kwambeza fe mungu shiningili mwa tibuvo bali ngahemba ife ife mrife wechindo wendo kabe ikote kwa yesu sali sali sali sale kila kindoche yeva sasawa bila isali kwete ndo umefanikiwa vo ni imani ehh weva ni imani kila akilolia mbesa mungu ume kilolianga pokea wengia tubeni ehh wengia tubeni na vana va fuga kaundusha maana kwete toba hiyembia vana kwete hoktoba ihembia miafo na minyete toba yako himbia mfela kwanikilia badilika kwa chocho kila munguu nyesakwa kwamba vanduwa nini vansaa kwatike kwa chochote kinadu kakimbishie tabia iende usawasawa ila ukaenda kwa mwanga watifa <noise> kaendeka ufuni udikia kavala kwa motu mwangashe shishava kun mjini vo nde tumwe isare ndete mfano werula Nyeto umbeki weshila kudikoni malolia umbeko kachija mrikoni kaukia ehe we ndiri nali sumbua ehh mwana sunye tekbore chewa <hesitation> ukaenda ukawa nyenye twamuti yaya vara lakini ukauya kwa yesu kwete mndo chechereriavo kila kindo kitacho uwaminfu na ngwanifu umuamini mungu shi mwanadamu fo ukaamini mwanadamu kweta ndoto mbovu ehh vale walenda wangennvo sepyuda kaevenge vale sukwa vengi wakabaki watakte nguwo wakamba hemva saho walemake keki mlenda valerusa undo kutalifo lakini kwa mungu kwete nduchuruchoho mungu alikukwadu duniani na nyale <noise> kudua kwa matatizo afe mfemoni na- naemfewo atachwe umlilia ataktwe kila kutokwete nduche lilia avo. Mi- mila mila u- uu- ukwa kwaukabo bobia mila kwafo kwetuu ukamavo kweve akukwete maisha kwasababu fo teta na miungu uteta na mungu fo miungu sijamveteki mpaka mwanga ete mpakavwe katima ngalifanya ndokijali kuti kumaake kiri yavo nyeemba mungu. Kwa chocho mwanga nyetero upande wa vandu wakwe melolia vandu vakwe kwela ukindia voive lazima upata hasara na shetani nyetia nguvu vibaya hakundikwa hanyu uninga matatizo matwe lakini kila jaribu la mwahea mungu kila atakae kwalua mtwewo mwahe mungu Ukamwa mara saba kwete alikalifo yelolia tete tifra mhh yolia tete fta kwa chocho miungu vala iti vanduwa mo na mungu iti vandu walava kwe kayava pokea taba kafa yeshinda kwakwe balave muha lakini kwa revo wehulia amini miungu au mwanga yefe rufresha dunia tikwa mungu huhuvioni mbingu huioni